افضل اكون رياضي مشهور اكثغ مما أكون فنان مشهور - لان أنا من أنا وصغيغ يعجبني الرياضة ويعجبني اتابع الرياضيين واصلا أنا رياضي، فضمن أحلامي هي - اما انو فنان مشهور فما كلش يعني اهتملا